<noise> لي فينا نشوف الطيور بي سهولة بس ما فينا نشوف العش؟ لمّا الطيور تقرّر تبني العش بتكون هاي أخطر مرحلة بِحياة الطّير بالنّسبة للأم والأب والولاد لإنّو بهيديك الفترة بي كون الطّير وعيلتو مُعرّض للاعتداء ميشان هيك بي كون عِش الطّير ما بِبيّن أغلب الأحيان مُمكن يكون <noise> مخفي بين الشّجر أو الحشيش العالي أو بين الأغصان لا درجة إنّو مُمكن نستغرب أد ما في عِش كتير مهجور، بي فصل الخريف بعد ما يسقط ورق الشّجر حتّى يحدّد الطّير وين بدّو يبني العش هوّ شي كتير مهِم وهيدي المُهمّة هيّ من دور الطّير الذّكر وكل فصيلة من الطّيور بي فضّل مكان محدّد ما بيختارو فصيلة تانية من الطيور. طيور الذّكر بتهاجر وبتُهرُب قبل ما يجي الشّتا <noise> بعدين بتروح الإناث، بس يختار الطّير الذّكر مكان بي ناسب إنّو يبني العش بي بلّش يغنّي بصوتو العالي مش كرمال يطربنا بس كرمال يعرف الكل إنّو هوّ صار صاحب هيدا الموقع وبها لأسلوب بي فكّر المُعتدي ألف مرّة أبل ما يهجُم الأغاني هيّ إشارة عن تحذير لا كل الطيور إنّو هالمكان هوّ إلو وبس وأغلب الأحيان تحترم طيور تانية هاشّي. بس في مرّات ما بيحترمو هالشّي وبِصيرو يتخانئو على المكان وبي فوز الئوي وبياخُد العِش. بالنّسبة للأُنثى <noise> المش مُرتبطة بي ذكر الأغاني بالنّسبة إلا هيّ زي تحذير <noise> أو إعلان إنّو صار في بيت ليتزوّجو في. أكتر أنواع الطْيور زواجو أبدي متل زواج المسيحيّن، أنواع قليلة بي دوم زواجُن بس سنة أو موسم واحد أو كم سنة، زوجة وحدة هيّ القاعِدة عند الطْيور بس إنّو يكون في أكتر من زوجة منّو شي ممنوع و لا شي غريب، زوجة وحدة وبي دون تعدُّد هوّ شي أساسي لحياة الطْيور. بالنّسبة لا ولادُن إنّو يربّون هوّ شي بي كلّف كتير ومسؤوليّة كبيرة لازِم الزّوجان يتعاونو بصيرو الذّكر والأُنثى مع بعض يبنو العش وبي صيرو يجيبو أكل ويدفّو العش. <noise> في خيانة بحياة العصافير إذا شافت الأُنثى إنّو دنبو أطول وبيلمع أكتر من زوجا لي معا ويا حرام زوجا المسكين بي ربّي وبيهْتَم بي ولاد مش ولادو أصلاً. طيور النّسوان فِرصِتُن بالخلفة قليلة، مِشان هيك هيّ بتختار زوج جيناتو منيحة لا تكون معو نسل جديد بتقيمو حسب شكلو، سلوكو، وقوّة صوته، وكيف بي غنّي. بس السّؤال لي محدّد مين إلّي بيبني العش؟ في أنواع بيشتركو الزّوجين متل الغُراب وعصفور الّلؤلؤ وغيرو، وفي مِنُّن الذّكر بيبني الأنثى بتفرُش العش من جوّا بي مواد ناعمة وطريّة، بالنّسبة للعصفور الحزين الذّكر بي جيب المواد الأساسيّة والأُنثى بترتّب وبتعمل ديكور العِش، بالنّسبة للعصفور الّي ما بي ضل الذّكر عالبيض متل البط الأُنثى بتبني الع-. <noise> متل البط الأنثى بتبني العش لحالا <noise> .أنواع تانية بيبني الذّكر وحدو العِش منّا طيور نقار الخشب الّي بي ساوي بمنئارو حُفرى غميئة بي جزع الشجرة وهالشّغل ما بي ساوي الّا الرجال لأن بدّو قوّة. بس لي إنّو يبني العصفور الذّكر العش الّي بدّو قوّة هو للذّكر ما لِلأنثى؟ بي ما إنّو لمّا يبني بس بيستعمل المخْلب أو المنقار أو تنيناتُن. العصافير بتستخدم الرّيش، وشعر القش، وأوراق وأغصان الشّجر، وكل المواد النّاعمة، حتّى بيستخدم خيوط العنكبوت، حتّى يفتّش العصفور عن المواد حتّى يبني العش هي عمليّة روتينيّة <noise> .مِشان هيك بيسرئو الطيور من بعضُن متل عصفور الطنّان الّي بيسكُن بالمكسيك بيبني العش تاعو من إنّو يسرُئ مواد من عِش تاني <noise> وبتكون الأم بي ألبو جالسة على بيضتين جوّا حتّى يخرب العش كلّو الغريب إنّو الأم الّي جالسة على بيضتين ما بتحاول تقاوم حتّى تحمي العش من السّرقة يمكن عم تبدّي حماية ولادا لا ما ياكلُن عن إنّو تحمي العش. في طريقة أسهل وهوّ إنّو يصير يسرُق العش زي ما هوّ متل عصفور الزّرزور بي هاجم العِش أوّل ما ينبنى وبياخدو كلّو إلو. عصفور الملِك أو الطّاغي بي سمّوا الموجودة بي أميركا الجنوبيّة وأميركا الشماليّة بتقاوم السِّرقة بي شراسة وبتصرّخ كتير مِشان هيك سمّوها طّاغية لأنّو بدّا <hesitation> أكتر تصُد عصفور أكبر منّا. العصافير بدّا ولاد لا بي بدّا بيت لا ولادا مِشان هيك بتبني العش <noise> بشكل زي الفنجان يعني بي كون في للعش قاعِدة وحفّة بس مفتوحة من فوق متل عصفور الواق وهوّ من فصيلة الملِك الحزين بيبني العش بي هالأسلوب بي بلّش الذكر يبني العش بعدين بتنضم إلو الأنثى للمُساعدة بيبني العصفور بيتو من القش بصير يحط قشّة فوق قشّة بالطّول أو متشابكة. بهالأسلوب بيدْعمُن كلُّن ببعض بي شيل العصفور الأشّة بي منآرو و بعدين بيضغط عليا بي بائي جسمو حتّى يصير شكلا متل ما بدّو، وبيكون بي ألب العش مفروش بي مواد ناعمة وطريّة، بي كون العش أوي حسب حجم العصفور. النّسر الذهبي بي جمّع أغصان <noise> لا يبني عش بي أخر الشّجرة، أو لصخور، أو عامود التّلفون. بيوصل طول العش متر أو مترين بي ألب العش مفروش بي أرواء- <noise> أوراق جافّة والّي بينزل من الشّجر والنّبات على الأرض. النّسر الأصلع بيستخدم نفس العش سنة بعد سنة ومُمكن يوصل ستّة وتلاتين سنة متواصلين وما بيفرُط إلّا إذا نزْلت الشّجرة على الأرض.